इअ देउनकही हमार ओरि परिक बाताबरण जसने कि इअ हाम हसइ, पानी हसइ, बयार हसइ फेरैले जौत बहुत किसिमक समस्या सबह देखैलही नाही जनोरवमा सबह । जसने कि एबे घमवमा बण्ह देबिय जौत चणकल घाम हतइ जौत तोर एबे उहे पनिया सबह सुखैले जेसइ । पनिया सबह सुखाइकी माहा त जनोरवा सबह पियासे मर्साइ नाही । हसे उअ छाणके देउकही तोर एबे देउकही खा पानी पर देबिहे खा पानी पर देबिहे जौत बाण्ही एसएए । बाण्ही एइले गुनेसे बनवमा सबह रहे वाला जनोरवा सबह हसइ न हुनुकर घरवा सबह जम्मे बहा देसिय नाही । घरवा मतुरे बहा हैने देसिकी खाएके फेरी समस्या हसइ । कहाँवा जाएके खाना सबह खोजे नहिया हसइनत । जम्मै बण्हिए बाण्ही हसइ, पनिए पानी हसइ । उ गुनेसे एगुणा समस्या हसइ नाही । हसे ओसने भेले जौत तोर एगुणा हुनुकर कस्नुक हसइ दोसर ठौरा भागे पर्साऐ नाही । दोसर ठौरा भागअइकी माहा दोसर दोसर ठौरा जेबही ओहावाअ दोसर दोसर ठौरा पुगबाही जौत उ ठौरावमा खाना पवेसइ कि हैने पवेसइ उ हैने थाह हसइ नाही । दोसर ठौरा जाए पर्साऐ । हसे कस्नुक कस्नुक रोग सबह फेरी तेसइ नाही । ओथिया बाताबरण फेरैले जौत दोसर दोसर किसिम क रोग सबह एइलही नाही । हसे तोर देउकही एगुणा तोर त एबे घमवा चणकबिय जौत एगुणा घामे फेरी मर्साइ नाही । देउकही एसने एसनी समस्य सबह एइलही इअ हमार ओरिपरिक बाताबरण फेरैले जौत ।